Fitaovam-pitsaboa vonjimaiky koa zany laha ohatsy ka sagnatria iha mandeha tôbily de agny alohaloha agny tratsin-draha tampoky iha tsy lavitsy hôpitaly mbo lavitsy dokotera koa de agnatin'regny ao zany fa misy ohatsy hoe sagna- sparadrap, alcool a, compressy manahanahaka an'zay.